Oxirgi yegan ovqatim bu omlet bo'lib, bu tuxum, pishloq, pomidor, bolgor kalampuri va turli xil zirovarlardan tashkil topgan, buning pishishi judayam oson bo'lib, hazm bo'lishi ham shunga yarasha oson.